أكبر حيوان جيت شفته كان الفيل- الفيل الإفريقى، هذا اللى عنده ناب أبيض من العاج، <hesitation> وين شفته ومتى، وأنى صغيرة كان- كنا بحديقة الحيوان، وإنه كان هونيك، هذا كان أكبر حيوان شفته.